nbe me he nauru mara mohena ile ma ruma nna zakiri ba mekanu ba imaru nma aka chwneke zienahie o ne no mu man ba no mu mohuma zila nyeweru otula agida meka nu the person otula kai mabalem chies kammeno monu ba yezeno muma ziruma ele oji jigweji o ah me mezi ka ha ma lvere nu ahie ele badu mohuma sila ewan niye rika marun ma mkaga nume nipruka marum emaruma ahia sobulema the person ipe zi no mairu ma mohema sila vishe mamu ma meka rishie ka mabale mnala the person nyezinomera mu